يعني بدون تاريخ لايوجد مستقبل فبهادا نقول ان دراسة التاريخ هي مادة مهمة مهمة للغاية تدرس التاريخ لتعرف اين انت داهب في المستقبل يعني بدون تاريخ لايوجد مستقبل